בּאש תְעְ'סֶל סְנָאנכּ מְזִיַאן חָאסכּ תְסְתַעְמֶל פֻרְשָׁאה נָעְמָה וּמַעְגוּ'ן אֶסְנָאן לִי פִיה אלפְלוּרִיד, עְ'תְבַּלֶל אלפֻרְשָׁאה בּשְׁוִיָה דִיאַל אלמָא וּכְּדִיר שְׁוִיָה מן אלמַעְגוּ'ן וּמִמבַּעְד כְּדִיר חְרָקָּאת דָאִרִיָה חְפִיפָה עלא גְ'מִיע אֶלסְנָאן מן אלפוּקּ לִלתַּחְתּ וּבּאלחֻצוּס עלא אללִתָּה, חָאסכּ תְעְ'סֶל סְנָאנכּ עלא אלאַקַּל ג'וּג דְּקָאיֶקּ וּמַתְנְסָאש תְנַצְּף אֶלסַּטְח אֶלְדָּאחְלִי דִיאַל אֶלסְנָאן וּאללִסָאן חְתָּא הוא, האד אלטָּרִיקָה כּתְעָאוֶן בּאש תְחַמִי מן תְסוּס אללִתָּה וּמַתְעַדְבְּשׁ, כּתְחַלִי אֶלנַּפַס דִיאַלִי נקִי וּרִיחְתִי זוּוִיְנָה.